<hesitation> אפאהר זאכן וועגן א אקטעפאס, זיי קומען אין א אלע מינע <hesitation> זיי זענען זיי קענען זיין פון ווייניגער א אינטש גרויס <hesitation> ביז זעכצן פיס ל <hesitation> גרויס, זיי האבן דריי הערצער אפשר וועגן דעם האבן זיי בלויע בליט און זיי האבן בלויע בליט און זיי האבן אכט הענט.